मोए तो नाश्ते के व्यंजन अक्सर हलके और स्वादिष्ट होत हैं एके मारे बहुत पसंद हेंगे। जैसे पैनकेक, ऑमलेट, पोहे, पराठे, और इडली। इनका सेवन डिनर में करण से हामे एक नया अनुभव भी मिलता हेगो। नाश्ते के व्यंजन समानता बहुत भारी नहीं होते। तो यह रात में खाने के लिए बहुत आदर्श हो सकत हेंगे। काय से की जब तुमको ज्यादा भारी भोजन खाने की जरूरत नहीं होती है। एके अलावा नाश्ता के भोजन या व्यंजन ताजगी से भरपूर होत हेंगे। जो दिन के अंत में एक अच्छा आराम देन के लाने बहुत जरूरी होत हेंगे। अगर माई हलके और ऊर्जा से भरे भोजन को आनंद लेना चाहू तो। तो जरूर माई नाश्ते को डिनर में खाना पसंद करुंगो। काय से ये एक ताजगी और नयापन को अहसास देत हेगो। एके मारे मोए नाश्ते को खाना डिनर में खाणो बहुत पसंद हेगो।